برأيي درجة الحرارة اللي تكون مثالية خلال النهار تكون أجل من خمسة وعشرين درجة، من خمسة وعشرين فأقل عشان نروح الشغل ما نتعب ونروح مدارس ما نتعب، <hesitation> ثاني شي بالنسبة لليل برضه عشان ما أكون برداليين مرة فإنها تكون أقل من عشرين بس ما تجل عن خمسة عشر يعني مثلا بين خمسة عشر، وعشرين درجة بتكون مناسبة بحيث تكون مريحة جسم وما فيها برودة شديدة.